كمية المويه اللي أشربها يوميا تقريبا من اثنين إلى ثلاثة لترات من المويه يوميا يعني حوالي ثمانية لاثنا عشر كاسة، بالأسبوع يمكن أكون شربت حوالي <hesitation> أربعة عشر إلى واحد وعشرين لتر، ها الكمية تساعدني أكون رطب وأحافظ على صحتي، خصوصا مع الجو الحار هذا.